Itanao amin'ny magnaraka a, raha mbola misy azoko agnampiko anao fezay a, dia ampiko fezay eo ihany anao, fa mbola misy eragnanao anahy amin'ny magnaraka dia zakay fezay fa vognona fezay ty, fognona fezay agnampy anao fezay.